Mebɛpɛ dɛ menya tum a medze bɛsa yarba biara kyɛn dɛ medze bedzi obi do na makyerɛ no dza ͻnyɛ. Osiandɛ, yarba ridzi nyimpa ewu wͻ asaase yi do. Na obi yar a, onntum mmboa wo wͻ kwan biara do. Ntsi menya a nka motum masa obi a ͻyar - ͻyar biara yarba, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a, mihia hͻn mboa aberbiara a, wobotum so aboa me.